Nemis madaniyati dunyo orasida alohida rol tutadi. Ular juda qadimiy madaniyatga ega va ularning qattiyatligi, aniq vaqtda harakatlanishi bilan judayam ajralib turadi. Nemis xalqi birlashish va rivojlanishga judayam intiluvchan hisoblanadi.